Yaani ninichena nenda katika maisha yane. Kabisa cha kwanza, nikulusa ukweli, yaani chenachena nenda muntu maalusa ukweli daka vana via. Tukavana cha mboa, lakini bora umungwele ukweli, sabu ukweli ni kintu cha boha sana, ambako sababisha muntu ave na imani nawe kwa sehemu jusi gira. muntu vanu ukweli ukweli vakava sikwaru kukosera vanu kuuna nia. Kubahati mbaya sumlaumu sana tuku sabu kunurama sikujua sakwera ukweli sikuzake zote jira bani, aitero vi. Mfano, bayeni vateta vane vanne. Jua vasinga vanu vevo, vatu varatu tabia lazima vi tofauti. Waka wanahii, waka wanahii, waka wanihii, katika uwingi chujia chujia ndauli lakini uwinga katika vijavia dakana bwiri ju bavana kwaruba keboka vana via. Va ka mtungila msimakho, kwanza akanza kisindra kiruka. Auna sina hakika singomanyirire vikamwitikire. Umtumire adomire changu vii akahunduka, umsire atuma maiki. Akaka tuma maramoja mweru vii ujomusee labda, domana hantu hayantu nas- labda nokutuma, atijire chapu vii makahunduka. Nenda sana msinga jii bakava sarewane, bakava niyomuntu wa labda warafiki da vuno jirani wamwanilile vo itikira kamudu vii? Afu alikuja yokuja namoyo mweru kabisa yotija, <hesitation> nanilo nimuntu mukulula tunkamutele mche yose, menda sana tabia jiri jio.